Tamin'iha niresaka vakansy nonofinofisinao igny a hoe andeha <hesitation> hanao vakansy Canada nefa na amiko manokany <hesitation> vakansy Canada zao ne na tegna tsisy vola manahira, nata raha ho viliviliana tsy zakan-tegna amy volan-tegna vola gasy ty tsy mahazaka vilin-draha Canada zao.